Ahh, dini kɔ'ɔm dɛna la naana. <hesitation> subjects la zo'e zo'e <hesitation> ma ka baŋɛ fu boti la n yi university subjects bii primary bii JhS koo n wa nyaŋɛ yi ba seem sa'am. Dini la, ma yeti n pɔsɛ la <hesitation> primary la jhs bɔba. Okay, so tu tari <hesitation> science, maths, English gee tara social studies, religious and moral education mi de'e subject. Tu ken tara ICT, a mi de'e subject n de'e. Tu tari career technology a de la course n de'e. Hu san kiŋɛ university, tu tari course ti ba yi'ira wuu linguistics gee tara African studies, tara accounting <hesitation> accounting diki <hesitation> Yuh!